طبعا فقدان مفاتيحي اهون من فقدان الهاتف المحمول. لانه لما تضيع المفاتيح في حل يعني بالصراحة انه سعره ارخص. من اني اغير مثلا كالون الباب. ارخص من اني اشتري جوال جديد. كمان جوالي فيه شغلي فيه حياتي فيه اشياء كثيرة مهمة. ما اقدر اعيش بدون جوالي.